فش کے علاوہ بھی پانی میں بہت بڑا زُو بسا ہوا ہے۔ دیکھو بڑے بڑے ڈالفینز اور ویل سمندر کے کنگ سمجھو، اگدھم مزے سوئمنگ کرتے اور آپس میں سگنل کے ذریعے بات کرتے۔ اس کے بعد آتے کروکوڈائل اور الیگیٹرز جو ندی میں تالاب میں چھپ کے ویٹھتے، پھر اچانک اٹیک کر دیتے۔ فراگز اور کچھوا پانی کے چیمپیئن، کبھی ادھر کبھی باہر، دونوں جگہ مز مزے میں رہتے۔ اکٹوپس اور سکویڈ اپنا ٹینٹیکلز کے ساتھ اگدھم سمندر کے سائنٹِسٹ دکھتے، کلر چینج کرتے، چھپ جاتے، اپنا سٹائل دکھاتے۔ سیلز اور سی لائنز پانی میں کھیلتے، بیچ پہ آکے چِل مارتے۔ اور چھوٹے جانور بھی ہوتے آرو، جیسے کریبز سائیڈ ویز واک لے کے بیچ پہ ٹیڑا بھاگتے۔ جیلی فش اپنا گلاس جیسی باڈی لے کے سی میں فلوٹ ہوتے۔ اور اسٹار فش سمندر کے بیڈ پہ بیٹھ کے اپنا سٹائل دکھاتے۔ مطلب فش کے علاوہ بھی پانی کی دنیا اگدھم الگ ہی شہر ہے جہاں ہر جانور کا اپنا اپنا رول ہے، کوئی کنگ کوئی گارڈ کوئی ڈانسر اور کوئی سائنٹِسٹ۔